Misy ny patalôgna slim a, dia misy <hesitation> ny pate d'elephant, dia misy koa <hesitation> demi-patalon. Dia rehefa andro mangatsiaka dia patalôgna lava no hanaovana. Dia raha andro <hesitation> mafana dia demi-sho- demi-patalôgna no hanaovana.